Sa slalel ti'i ado lalel ti'i. talos rimai dei kekepel kepe paat ta sya. nu slalel yaai saca tumeka witu un kekanen ta mesaki kita. nu slalel yaai nenaan <hesitation> pa ewana ai witum pa teka tekaan na setoro na sya, tu mekai wia si ko'ko winate mo kapa se toro na slalel yaai tume kai witu um pela intou, wo ca tumeka ni tum pakanen ta ni tu memuali mo penyaki wian tou touan ta. jadi slalel yaai cia memang reringaten dei kepe paat me tou siow. jadi dari dulu slalel yaai memang momoali penyaki wian kita tou nu slalel yaai reringaten- reringaten lewo.